استخدام الحيوانات في الأبحاث ممكن يكون ضروري لتطوير علاجات وأدوية، بس لازم يكون فيه قوانين صارمة تحمي حقوق الحيوانات، ونحاول نقلل الضرر قدر الإمكان من التجارب لمراكز الأبحاث اللي تخدم مصلحة الإنسان,